So ko tawi aɗa yiɗi defde salaat nguurɗo, mbelɗo, a ƴeewan ɓiɓɓe leɗɗe keewɗe ceertuɗe kerƴa, mbaɗa hen. Mbaɗa hen nebam oliiw, mbaɗa hen tamaate en, bassalle en, haa wela, uura.